yes one morning I wake up I act like I sick seriously I act like I sick seriously la day I wor na too prepare for school so I when my parent lee ley house myself I dress up I go out too.